Sj me nyjnko bi rohwehwj dj obotum akenkan mbuukuu ahorow na mbom onnya ber a cdze bjyj a, mosusu akyerj no dj cwc dj ogyaa dj cdze n'enyi bu na cka no traa dj onnkenya ber dze ayj na mbom cwc dj ctsena ase na chyehyj dabiara da ase a cbjyj wc mu na sj sema enum mpo na cdze bjma buukuu akenkan a, megye dzi dj ntaa ma bosoom nkc n'ewiei anaa afe nkc ewiei no nna w'akenkan buukuu ahorow pii.